اول حاجة هو كتختارو اللي كيكون غلاف مناسب للهدية يعني يكون غلاف راه عندو واحد الموضوع معين او الوان معينة ثم كنشوفو كنحددو القياس ديال الحاجة اللي كنبغيو نغلفوها او صافي كنجيبو المقص او اللصاق او كلويو هداك الهدية من الجوانب كاملة بواحد الطريقة فنية كنستخدمو اللصاق او نحاولو داك اللصاق ميكونش باين او تكون الطريقة ملصقة خاصة في الجوانب ديال الهدية وكنديو الهدية ديالنا